<hesitation> Raha ohatra hoe mahazo vola zaho zany an de ny raha ataoko voalohany an ataoko agnatinà compte longany vola igny, de avy akeo zaho mandinika hoe andeha ataoko ino, ino zany projet ko line- tena ilevako vola fa tsy hoe <hesitation> hoe tonga de ohanina fa le projet longany an, de avy akeo amizay vao sintoniko amizay vola de agnatanterahako anle projet mety amboariko.